<noise> une sila sindandi kendikelela pavusiku, <noise> jitegemeana nimbombo jundibya kuvomba, <noise> kulikyakurya ikingi ningalya pavusiku, <noise> alafu ndibya kuvomba imbombo ingumu, <noise> kiva kyepesi ndikose ingusu <noise> nakulili ikyakurya ikingi ndingarya ndiva ningusu, <noise> hata undibya kuvomba imbombo, <noise> ndiva ningusu <noise> ndivomba imbombo kiuwakika, <noise> kwamfano pavusiku, <noise> upondikaiya ama- amaeneo gakunyumba <noise> imbombo ijituvombike tuvombike imbombo ingumu sana, <noise> kwahiyo ndingirirya uwugale pavusiku, <noise> ndikolota vunyangusu, <noise> hata lingaseya ukusyamba jundivomba imbombo, <noise> kiusahihi. <noise> Lakini, isasile undilikuno, <noise> maranyingi pavusiku, <noise> kulingana numda kundilinakwe ipande indinywe isyai, <noise> ipange apa ndyanditereka uwuji, <noise> kwasabu imbombo iji ndivomba sio ngumu sana, ndivomba imbombo jakawaida. <noise>